Prefieru de bebel augua del grifu. L'augua en Estremaúra tien un gustu güenu, se puei bebel derechamenti del grifu o mesmu en angunus puebrus de sierra tovía ain huentis delas que se puei bebel augua fresca de nacieru quasi que tol añu. La calidá del'augua, de normal, es d'aprevu, es limpia, crara i de gustu güenu. Más, al no gastal augua abotellá, mos comprometemus a ayual a afial los nuestrus montis en achicandu el gastu d'essus prásticus que namás valin pa un golpi i sonin tan pocu nesseciarius.